E mija mada <noise> fun e laati e loho jemma, ko anndumi ni e wodi <noise> gonccare, <noise> goccare kon deye laatino jemma ɓuri gollungo jemma woni <noise> nde lohoto. To wari lohango gon e wodi nokkuje ɗe waɗata muɗum. <noise> To e woro no a tawan e hoda e dammugaje-dammugahi mabo to <noise> ɓoggi e woni e wuro mon fu a tawan e hoɗi e ɓoggi ɗin, kuma e sika jemma